﻿Opaeteko oïmevi ñanoɨ mbaɨu, jare ñanekirei yaupitiva jukurai ikavi yaiko vaera, yaupitiayave ngara yaiko <hesitation> ikavi, porque ñañemo sientetako mopeti <hesitation> yambo frakasa rami, yaupitiayave yande paiu jare yaupitiayave